لإنة ملك الغابة قوي، ما حد يجدر يعاندها، عنده هيبة وهو يمشي، وفي نفس الوقت عايش حر في الطبيعة، ما عنده أحد يفرض عليه شيء، تحسه حياته فيها حب قوة، وإستقلالية صدجني الشي هذا يعجبني واجد.